Ehe, misy vahigny zegny ma rô mbô te hagnagno <hesitation> hanigny tsaratsara e kanefa ny fotoagna koa efa hely agnanagna nefa hitako hoe magnagno riz cantonnais zegny tegna mbola mety tsara ohatra hoe agnatin'ny antsasakadigny eo ohatra hoe roapolo minitra ake ohatra mahandro- ma-ma- mahandro antegna de agnatin'igny antegna mikarakara legume afangaro agnanjy e, magnendy atody e,miaraka masaka môkîzy avake de raha juste magnafangaro fogna antegna misy akondro hely de fa ça va, mety.